<noise> Engka tau makkada, sukspek- suksespi nappa bahagia i. menurukku iyaq, deq. <noise> Afaqna, ku bangsa lokiq sappa iyaseng kebahagiaan, <hesitation> engkatu tauwe, nasenni ku bangsa eng- iye nafegauq e, bahagia i. Engkato tauwede nafegauq iyarodo bangsana jokka-jokka i, bahagia i. Engkato tauwede aga ku bangsa massuq-massuq i jokka ke kafe-kafe de, bahagia naseng. Menurukku iyaq, deq. Iyero yaseng bahagia ku bangsana muruntuk manenni aga- aga muperellu <hesitation> tomatowammu, agato mu- lu mu elori, iyero yaseng iyaq maksudkuq bahagia.